Raha gne tiako kokoa zashy ny ame resaky mitendry izay da aleo zashy mba piano, e piano zashy mba sy de mamparary tagnà loatra fa e gitara io manko raha mianatra anazy agnao ame voalohany da marary avao eky e tagnanao io ka, amy- ame corde igny zashy, fa mba piano zashy mba sy de sarotry loatra zashy, sy mamparary tagnana, sady mba moramora mianatry anazy raha ohatra kidikidy eo ny oktavy hiagnara aminazy.